Koo amitwokchuk chokwaame chokopo leet kokimyet ak ingwek. Ko kimyet kekorkoti teret kinde peeki, kegang kokut konekut keparpar konerok parparet kekwany. Kekwany pas kerip kabisa agoi kouit kesut anitwo kinde tapan. Kepa ngwek mbarip ikeput ingwek konek keip ingwek kinyike, nyikiun kiun kabisa ko agoi kotililitu andetyo ketil mwaita nekisusen andityo kinde ngek kisus kinde nyanyek kindee, kinde chumbik. Kisus anyuun ak akoi ai koruryo konyeruryo ke kesut paas akinde akinde tapan yoo konerok kicher kimyet paas keamisye anyun.